தீப்ஸின் தூசி நிறைந்த தெருக்களில் சூரியன் இரக்கமின்றி வீசி, கல் கோயில்களையும் மக்களின் சோர்வுற்ற முகங்களையும் சுட்டது. வியாபாரிகள், மதகுருமார்கள், எழுத்தாளர்கள் மத்தியில், அகனேட்டன் என்ற. ஒரு சிறுவன் பரபரப்பான சந்தை வழியாக விரைந்து சென்றான். அவரது பழுப்பு நிறக் கண்கள் வியப்பால் அகல விரிந்து, பளபளக்கும் நகைகளிலிருந்து கவர்ச்சியான மசாலைகள், உயிரோட்டமான சுவரோவியங்கள். துணிச்சலான சாகசங்களைச் செய்யும் கழைக்கூத்தாடிகள் வரை தாவின.